nure sɛnu a ahan ci mu'a benɛ mu cunu bua ma tete mu cunu bua ma tete o mina a nure ci han nure pantine yɛ a baba ara a nure a nubɛza we zo han han nubɛza pantine ma han nusobwe yi'ase a baba arara a'o zo han hiase a zo leho non'on wian yia bun to ho panbɛ cu a ɛ ma tua pan yi sia mi nure to han nure pan bina han nusibwe yiase mi dɛna ji don han nubɛza pantine ma han nusobwe yiase ma'o nu punui ma ho nu manu mi tawɛ awa we tawɛ awa dɛ han yorɛ'i sona yirawe a ho non'on wian le